الكمبيوتر بيتكون من الشاشة و الكيبورد و الماوس و السيبيوه او كيسة الكمبيوتر يعني اللي هي بنشغل منها الكمبيوتر و هي الأساس اللي بيتوصل بيه كل السلوك و في السماعات كمان و في كمبيوتر بيكون متوصل بيه طباعة عشان لو محتاجين نطبع ورق او كده و في كمبيوترات بتكون من غير طباعة